Bici, a i sun le rue, la sèla, ël manubrio, i frèn, ël telaio, pöi t'i z-gnache i pedai e la bici a va avanti parei